Son unus genius del escamuflamientu, múan de colol i testura pa hondeal-si paí. Hueraparti, tienin ochu braçus enllenus de çugaeru que les ayúan a movel-si i apañal alimentu. Izin tamién que sonin mu enteligentíssimus, quasi que lo mesmitu que los galfinis, assinque es una pena que los comamus i mira qu'en Galicia es cosa corrienti que mesmu tienin fiesta del pulpu peru no sé...